بصراحة أفضل أنه يكون معايا القدرة على أنه اتكلم على الحيوانات عشان بتخليني أفهم مشاعري واحتياجاتي بشكل أفضل، الحيوانات كمان بتحمل رسالة خاصة و عشان أفهمها هذا بيساعدني كثير في تعزيز علاقتي بين البشر والحيوانات، بس التحدث باللغات الأجنبية صح مفيد <hesitation> بس التواصل مع الحيوانات بيفتح عالم جديد من التجارب. تخيل كم من القصص إللي بعرفها من وراهم!